Makase ko ng'wan ketiit anda ko pan minutiik amu kiy nekase kong'wan ko chiito, anda ko tany, amu paishee korotik, ko- ko kii ne uu pandiat komapaisheen pandiat amu ng'o ng'eet nini ng'o ng'emak ng'o- ng'o kapir ketiit anda kolya ko- ko- komatesetai komie, makoi koeet, kito nemuuch ma ko- ko- ko koeet ku lakaipwotchini ko- kotoom ko kweer ketiit.